Yoga e ñaamalleeji ɗe njiɗaaka no feewi ko wayno gilɗi en, ko wayno kulle ñaamooje tewu, walla ñaamooje yimɓe. Yimɓe ine nefa ɗeeɗoon <hesitation> ñaamaleeje. Ko wayno kadi mbabba ngirja en, ñaamde bamɗi en.